ممكن أسأله أنت عندك كام سنة عشان أعرف من خلال سنه هو بيفكر ازاي وأسأله هو خريج ايه عشان أعرف هو نسبته العلمية ايه ووصل لحدت فين علميا يعني.